Este este äjtyä janta'i syä'nhojmä nyi'tzäkpaa del veintiuno, bueno primer primero este ti'kajpa este junta'i mye'tzyajpa este mye'tzyajpa toda la gente wa' coperatzäjkupä, wa'ku este tzyäjkyaju este adorno, wa'k tzyäjkyaju todo lo que ijtupä iglesia'ojmä, entonce veintiuno'ojmä, nyi'tzäkpa novena', nyi'tzäkpa novena'i, jenä syajyajpa café, syajyajpa pan, u sea este este syajyajpa este säkpitu ane u este jejtzye este alguna cosa que kyäyajpapä, y el dia siguiente igual, tzyäjkyajpa tzäjkyajpa el dia veintiuno nyitzäkpa novena y el dia veintidos igual tu'mpa gente jana'usyak, bueno tu'mpa gente como Como doscientos gente, bueno tejenä jetä je mumu jetä tzyäk 'yoganizatzäkpapä'i, jete ti'kajpa este al siguiente dia tzyäk'ke'tati todo, todo entonce ya jetä mero la fiesta, este mero la fiesta, tzyäjkyajpa adorno, tzyäjkyajpa adorno. y tejenä este pyonhyajpa torito, pyonhyajpa castillo, y este ya tejenä este itpa itpa este celebracion iglesia'ojmä y jenä täjkäpya arreglo, jenä täjkäpya este täjkäpya ofrenda, täjkäpya este täjkäpya capa de äjtyä janta'ijnye, täjkäpya este nyäjayajpa nye'kä velas especiales y jenä este terminatzäkpa hasta veintiseis y tejenä este cargu'pä'nojmä mayajpa gente, nyayajpa äjtyä janta' 'yo'te, nyajnhayajpa este nyayajpa m m banda otra vez y yy Y tejenä este yaa tejenä itpa este comida, itpa syajyajpa comida, syajyajpa tamal, y este bueno je todo tradicion jenä jejtzye tzyajkyajpa, por que äjtyät coperatzäkpatä muy con comieza je novena, äjtyä antes coperatzäkpatät doscientos u ciento cincuenta, ya jetpi'kante este pues je jet'pi'k tzäjkyajpa je fiesta y este todo je tradiciones lo que gente coperatzäkpapä, mismo jetij este nyayajpa en cuenta, tzyäjkyajpa cuenta todo, jujtzye'p ijtu je tumit, bueno y ka sobra'ajpapä jete 'yentregatzäjkyajpa padreji'knhtumä, pero hasta despues de la fiesta y cuando terminatzäjku'p todo, hay, cuando terminatzäjku todo, entonce ya jenä jenyap veinti seis'ojmä jenya'p ko'yajpa, bueno este dia primero de noviembre este jo' jo'nhkyajpatät anima, jo'nhkyajpatät anima y jenä este bueno este äjtyät sa'patä pi'tzäti Waktyän minu sose pasok, apit pasok, <hesitation> kakte, ntokpatät café y este tejenä este tejenä nkotpatät este mesa grande, nkotpatät m este todo je mprepatzäkpaptä namtzu'ojmä, mpreparatzäkpatät säkpitu ane, bueno y este tejenä tejenä este matän juyi este sea kasyi u sea ya sea yoya y jenä ntzäkpatät äjtyän nkomita, se'tpatät arroz, y este nkotpatät äjtyän wi'k'ku', de las dos en adelante nkotpa'ntät äjtyän nku'tku', y nkotpatät ane, temprano hora nkotpatät panh, café y jenä nkotpatät este chayote y nkotpatät calabaza, y jenä este ya jenä ya jete jenä' nkotpa'ntät todo wi'k'ku' hasta por vece nkontpatät ujku', bueno ya tejenä este ya todo jenä a partir de las tres Minpa konu'kspapä, mipä tzyäki oracion para äjtyän animanhkota' y este despues de jenä' yajpa je rezo, este ntziyajpatät café je visito minyajpapä, sea este café con panh y sajpa'ntät tamalito, bueno tejenä este, nki'ja'p'patät <hesitation> veladora tambienh, y ya el el segudo dia, manhpatät pantionh, nanhpatät este, nanhpatät ve vela u veladora matän nkija'pe jinhä, y nänhpatät sea este este pan o sea este café y nanhpatät je refresco u café y este jinhä ijtu ka ijtu este, ka ijtu mapä'i tzyäki rezo, tzyäkpa rezo y wyejpäkpä'yajpa todo jetä anima'i nyäyi y este ya jenä sajopyatät jenyap terminatzäkpa todo. <hesitation> este äjtyät este celebratzäkpatät la semana santa, bueno este ni'ntzäkpatät del miercoles de ceniza, bueno tejenä este este ya este nä näm äj nkumpane a los cuarenta dias, ya jenä nkojampa'ntetät, nkoja'mpante toda la semana por que es que nyitzäkpa lunes santo, miercoles, martes santo, miercoles santo, jueves santo y viernes santo, tejenä este ti'kajpatät este este ya mier, jueves, viernes santo, este ijtyaju äj ntäwä'ista'p tzäjkyajpapä' café, tzyajkajpapä' ane todo, y tzyäkpapä' puj se'te ti'yäk pujtzinu, entonce jete syajyajpa, entonce ya este äjtyä mero viernes jama, este äjtyät nkojampa desde desde nämyajpa lunes santo nkojampatät todo, entonce ya jenä este.